ⴰⵢⵓ ⵀo ⴰⴷooⵔ ⴰⴷoⵏ ⵏⴰⵇ ⴽⴰⵔⴰⴷ. ⴽⴰⵔⴰⴷⵓⵏ ⵏⵉⵎ ⵔoⵜⵓⵏ ⵎⴻⴳⵔⵔⴰⵇ ⵎⴰⵏⴻⵜ ⴰⵏ ⵙⵉⵜⵡⴰⴽ. ⴻⴷⵓⵏ ⵏⴰ ⵏⴰⵜⴻⴻ ⵊⴰⵏ ⵏⴻⵙⴰⵏ. ⵏⴰⴽⴻ ⴻⴷⵓⵏ ⵏⴰⵇ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⵙⵉⵜⴰⵙ ⵙⴰⵎⵎoⵙ. ⵙⵉⵜⴰⵙ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⵏⴰⵜⴻⴻ ⵊⴰ. ⵏⴰⴷⴻ ⵜⵜⵉⵎⴰⵔⵡⴻⵉⵏ ⵜⵜ ⵙⴰⵎⵎoⵙ.